Ojo we̍, ojo bobo wé, mo ma da gin mo ré obon wé, or mo ré ọbọn gbara ta urun <noise> bi mo to ọbọn ni iyonghon wé, wa hi ireyé ti ora <hesitation> aghan ya ni ewo mi <noise> ba aghanra ren <noise> were aghan sanl wen <noise> aghan san iwen wé a ghan éè je mi iwen <noise> ogho ti emi ta di mo ri ogho ro, mo ma ri ogho ro wé <noise> <hesitation> ené ti émi jẹ wé pọsi pọsi rẹn ọjọ wé, ọrọnrọn ojọ gbẹ mi ren, oron ron ọjọ erin nokan mo ka rin ni ojọ ti akpé wé, ara dede fenefene di oka yon kpa, momata wé, di mo je éré, mo jéré ogho <noise> do wino, urun ki yrun ti émi ta, aghan ra si iwen, ọjọ ti ama ra si iwen di mo ka ro eju reno, ojo ti a wa ra si iwen di mo ro eju, but ojo ti aghan éè ra si koen wé, mo ta mo ri ere urun ti emi jẹ <noise> mo ri urun té mi témi sé, mo ri origho ro <hesitation> aratiyon do homo gbe mi <noise> gerere <noise> arayiyon do wino gbe mi, wo ma ri mi ni ira eren wé <noise> emi dédé fẹnẹfẹne irutse mo da okpẹ nokan ren <noise> oritsẹ mo da ọkpẹ o oritsẹ mo da okpe ayẹ ti wo sé gbẹ nif wé <hesitation> <hesitation> urun ti emi ta dede fenefene áà ji wen, áà je mi iwen <noise> e, e ti o winoron moto ere ro, mo ka jọlọ da ọkpẹ gbe oritse, di mo ka yo, a ra di o ka yo mi, sisi ira bobo wo má mà ta i ojo bobo wé, obo sowo ka se <hesitation> olósowò mi urun ti wo kan tagbe ini koko <hesitation> aye wo ka sé gbemi, ojoubobo wa we wo ta gbe mi, uwo a ye, wo sé gbemi, aghani ka datu u ogho, aka aka mu ogho gbe mi ote aka <noise> aka mu ofe ogho aka mu gbe mi wo ma si ri mi ni ira eren wé, mo gin oritse mo do kpe o, wo sé wuno, oritse olugbé, oritse ti o da eyé, tio da oron wo sé gbe ewe gerere wo sé gbe emi o, wè we ran o ka sé nuun ti o ka leghe mi ara gbaka you mi ojo bobo wé ofe bobo ma da wo miwi <hesitation> mo gin oritse wo sa eile wa ni onuwé o <hesitation> okpe bini uyiri tere ren okpé biri uyiri tere ren uwe da eyé, uwé da oron okpe biri uyiri teren ren <noise> o ka sé urun ti o hohoron so, were mo ka da okpé ren o mo gin oritse mo da okpé o wó sé urun ti ara kele yon mini onuwé <hesitation> baba <noise> uro ré da eye, uwo ré da oron, okpe, biri uyiri teren rem okpe biri uyiri ni ekété te re ren <hesitation> di uwo kpé sé gbe emi kpira a wo ira sé gbeni were. Mu okpe biri uyiri owun re sé tẹrẹ, ni orukọ ọtọn ọlugbé ẹnẹ, were o, were ene kasé, so ojo bobo wé de ma ré obon ni ojọ bobo, uko a ta uruin, éju riro, owun o gba woli mo giri oritse éè oruwé ti, omo gbe da ré ọbọn ni omuoé méè tan urun ki uun niko éè da ne eyioé de, urum ki urun ti o ma n ẹ dede fenefene mo mu gbe oritse di uho gba urun re si de waloé ren so, oka arayiyor éè di ene, arayiyor éè owen re o, ira bobo ti o o wa jolo ri wo ara <noise> easegale uwo gba mo gin o fe ja ki ti but wo ka gba ire ino re gba ré wo ma to uwé wewe, méè wa ja <noise> o ka sé urunti o wino, bobo wé wo wa re obon wé olekpikpome bobo ti a ghan <noise> no ere eghan heaka fe efo, uwo owun owun éè ta'ju, olosowo wea o, ogba eju gba kpé gbe fẹjun sisan, méè gba eju gba kpé gbe, oritse owun ré ka sé gbemi ren, oritsere ee owun reka sée gbe mi <hesitation> were obon ghab ki ẹnẹ ka ré wé were b gha reno awa gingin <hesitation> bobo wé wo ina ta urun ju bobo <hesitation> ọlọsọwọ bobo wé gege, a wa gbe eju gbere gbeso reno, awa gbé eju gbere gbó sọ ti a gba fe bu uwo ja no kan reu o, but, de ira ti uwo éè ne irẹ ẹwọ rẹ wé, ti wéè ne ire wo re kpi ra kpira wo gba ja kuri obom gbawa <house> kpira kpira wo gba bi ireyé ja kuru obon gba wa wo ma ne ire ewo re wede <hesitation> wo wa kpe oritse re oritse eli ti o no gba wa wé, ekpikpome wé di uwo gbé ré ogua, wo wo gbe ekpokpoma gbe olekpikpome ekpikpome to éè sé tere éè wa mini wo ara rẹ teri gin ighaan dede fene oláàmi wé di mé si kuri inolo ighaan owun ré sé itṣẹ ti emi ka guo di emi si ka ré obon wé teri in ekpikpome ti o wino obon ni, di o ni, bobo wé wino ta urun bobo ogho urim ti o wino ta urun bobo ogho urim ti o wino gba ta wé éè wé, wéè mo ri urum ki urum ni ino wun di a gbé eju gbere gbé sọ <hesitation> o da ta ni iyonghon ren o, owun no kan owun éè ge kó ogho wé dédé ni obon wé dede fenefene, é éyi ika gégé di aghan gbé eju gbé fi e di aghan fi e <hesitation> efo ti éè sé tere ni eyé di aghan mu gbere ejo wé ké, wo ma da si oma ti o ne irẹ inọ tuntun ejọ wé éè sè ti emi, ejọ wé tẹrẹ Ekpikpóme ghandi aghan gbé ẹkpi kpomẹ ghan di aghan ré ogua, ekpi kpomẹ tio se ekpikpomẹ ti aghan fẹ gbé wa gbẹrẹ gingin emi ni uwẹ ka ta ju, sẹ yi ju, ekpikpome wé wo ka gbé gbe aghan back gin gbe aghan gin in aghan é nẹ ekipkome aghan éè si uwo éè ne, oka sé urun ti o wino bọbọ wé ka wa gbáá gba awo fọ ni arun re oméré o, niko wo té gba sé gba sowo ọbọn rẹ wé de, wo ni olosowo yé o, olosọwo ne aghan dáà yé o, wo ma sé akpa gba wo no yin iyen gbẹ aghan <hesitation> olosowo reghan dede aghan gbé olosowo rẹ aghan ko gbe, aghan ko gbe ni ewo rẹ, wo káà di o we di éè ne olosowo, olosowo re ma si sow woo, teri agha bá uwo je gbe olosowo re ren ojẹ gin emebiren wé ti wo ka ra run ni ẹwọ rẹ di o ka nini uwo je rewo emebiren dio ka nini uwo jẹ rẹn o temi ni iyanyin wé ka kpo ren o, ti o láà ro ni iyonghen di o ka ghan ren o, di o ka nini uwo je wé gégé o da gba bu ru aghan reu o, té sé gin wo wa sé one ti one ire ino tuntun gba gin ti o nọ gba wa ni ubo wé eyi danger owun éè no wa ni ubo we eyi ekpikpónwe mirew owun ré no gba wa ni ubo wé elapíkpómẹ miren ti o wino wani ubo wé nko ka ne ire ino yun tun, bi uwo nw irẹ inọ tuntun wé aritse wa nu ewo ni gbe re, back gba mu ekoko ro ni aghan origho Aghanti o sé ti o wino gba gbé ekpikpomẹ gbẹrẹ wé <noise> oritse wa mu ewọ ni gbẹrẹ wo ka bé ẹkokoro ti oritsẹ ka mu gbẹ aghaw <hesitation> di o ni, o ni ju ti a wa mo mu gbẹrẹ kuti, o kasé urun ti o winoron <noise> so obọn wé ira inọ tuntun owun ẹnẹ gba da ọbọn ti ẹnẹ ka ṣé gba da ni, ira inọ ti otun wé, oritṣẹ no uwe, oritse nebuwe oka da <hesitation> o ka da mu urun gidije kẹrẹnfo, o ka da mu gbẹre ofẹ ubo ti uwo ṣé o ká à ren ni ọgua gbẹrẹ, ol kasé urun ti o wini <hesitation> <noise> o káà sé urun ti o wino so, eyi ewe sé ren o, ẹnẹ ma da ruofẹ bọbọ to <hesitation> odé gba wa wé ara dio ka yon ẹnẹ <noise> ọfẹ ireye bọbọ ma da gin <hesitation> olosowó <noise> okpẹ ti mo gba té rie ireyé bọbọ ma fẹ mu. ekpikpomẹ gbere in wo ka nẹ ino tuntun bi wó ri ino tuntun wé, ekpikpomẹ ki ekpikpome ti aghan gbé gbẹrẹ dede ferefere éè némi to uwo ara éè to wuo ara <noise> ira bobo ireye dede <noise> aghan wi ara, a heamu urun gbere gin gba, bobo marilwé éju ghan wa ka sé <noise> eju ghan, di ẹnẹ sé eju sisi ojome dé ti aba ni <hesitation> ni uba ujon <noise> o ka sé urun ti o wino